සීතල දේශගුණයක් තියෙන පැත්තක ජීවත් වෙනවාට වඩා <hesitation> උණුසුම් දේශගුණයක් තියෙන පැත්තක ජීවත් වෙන්න තමයි මම කැමැති. මොකද සීතල දේශගුණයක ටිකක් අපිට ඉන්න අපහසුයිනේ. නිතර ලෙඩ වෙන්න බලනවා. හෙම්බිරිස්සාව හැදෙනවා. කැස්ස හැදෙනවා. උණ හැදෙනවා. ඒ වගේම සීතල <hesitation> වැඩි වුණහම සමහර අවස්ථාවල අපේ නහයෙන් ලේ එනවා. <hesitation> තොල් වලින් ලේ එනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ හම ගොඩක් වේලෙන්න බලනව. <hesitation> ඒක නිසා මම හිතනවා සීතල පරිසරයක ජීවත් වෙන එක <hesitation> ටිකක් අපහසුයි කියල. ඒ නිසා මම කැමැතියි උණුසුම් <hesitation> පරිසරයක් තියෙන පැත්තක ජීවත් වෙන්න. මොකද මම දැනටත් ජීවත් වෙන්නේ එහෙම නගරයක. නමුත් මම හිතනව ඉඳල හිටල වෙනසකට <hesitation> අපිට සීතල පරිසරයක <hesitation> අත්දැකීම ලබන්න හම්බ වුණොත් හොඳයි කියලා. දැන් ලංකාවේ වුණත් විවිධ පැති තියෙනවා <hesitation> ගොඩාක් සීතල ඉතින් නිවාඩුවකට වගේ ඒ වගේ පැත්තක සීතල දේශගුණයක් <hesitation> අත්විඳින්නත් මම කැමතියි. නමුත් ජීවත් වෙනවා නම් මම හිතනවා මට වඩාත්ම සුදුසු උණුසුම් පරිසරයක් තියෙන <hesitation> පැත්තක් කියලා.